Este gack zack th gidy’ah pues este véh-véh ga nani per este náh maru este val za náh’re rchigláz-rëcka gái’má este loo zëty ah pues ¿xini?, tche zy ma lo zëty xini gúzacku pues gidy gisügú ma, shi mas o men th medid’e rckazu gyzálu ma lo zëty, lo zëty gyckyw ma, gýh ma, chi este de rh ‘ah pues gackzack th xob-giny, xob-giny xnya’gy gustyas gá ryen, xob-giny xnya cun doo roz, gula pues nax giny tchi cun th xob-giny ngáh zy’a tchi chew, gustyas ga zapni, nii tchi zëzy ga rackzack xinii zy gundá liga ah, nii gitywgu má chi cun este nii gack zack xob-giny gy per este zëzyas, gustyas gá rdaw ma gýw ma lo zëty gy nii zy, ni gack ndaa xëty gy pues ni gytcha zyni loo zëly gy, ya-ya de ni gaw ni, pues tchi valy guckzack xob-giny pues xinii zy lan licuador zy ryét ra lo que nii rie neeny tchi pues ra btywx, btywx xnya, gulá btywx- btywx, btywx gy ah par gackni xnya pues casi btywx-bzuugh ni, enity val nii ná ngá’gy ah pues btywx-gyx ni rye tchi rack nii ngáh gy per za náh gust ru, véh véh za na per gust ru rdaw ni naa btywx-gyx gy, gustyas ru rdaw ni bayde zyanru rquin gack ra btywx-gyx gy’a. per nii zani gust rdaw xob-giny ngáh, xob-giny ngáh gidy zani, nii ni rdaw gust nez ré.